<hesitation> Milina fanasana lamba <hesitation> izy io de fitaovana elektrônika vita avy any ivelany, atsatoka fotsiny ah ny prise de alefa ao anatiny le vata be ao ny lamba maloto ah asiana vovo-tsavony na ranon-tsavony de pihana ny boutton mampandeha an'azy de mivoaka avy ao madio ny lamba.